Otlar va eshaklarning farqiga keladigan bo'lsak otlar umumiy qaralganda kattaroq va uzun oyoqlari va tanasi jihatdan eshaklardan farq qiladi. Eshaklar esa kichkinaroq oyoqlari kaltaroq bo'ladi. Va otlar eshaklarga qaraganda ko'proq energetik va o'zlarini poyga va har xil sport turlarida biz otlarni ko'rishimiz mumkin lekin eshaklar esa dala ishlarida va nimanidir yuklashga qaratilgan ishlarda ular ko'proq asosiy vazifani bajaradi.